Lebbi upojiwi sedding mammotoroq e. Magai nengka. Apaqna <hesitation> seddi deqmeto wisseng manggoto sibawa <hesitation> mawatangngi sedding nakko laleng cipiq rekko oto riyola. Memang deq- deq nakennakiq pella, tapiq mawatangngi nakko maceqni aga nalokkiq kasiq mapperri-perri. Makanya, lebbi upojiwi sedding motoroq e.